पेचकस के इस्तमाल पेच के कॉसे या धीला करे में करल। जाएच्छे ये अलग अलग तरह के होगएच्छे और एकर अलग। अलग तरह के एकर इस्तमाल होगेच्छे इसे फ्लेटेड एकर। इस्तमाल सीधा बुनियादी नोक दाग इस्कुरू के कॉसे में। करल जाएच्छे आओ एगाओ होगेच्छे पेचकसे वला इस्कुरू। डाइबर एकर इस्तमाल अजीब मुस्किल से पहुचेवाले छेतर में। पेच लगावे के काम करल जाएच्छे आओ भी बहुत तरह के होगेच्छे।